So tawi mbeɗa jogii nokku jeeyirɗo ñaamde e nder leydi am, njeeyan mi ko maaro, e- e maafe, mi waɗa ñiiri, lacciri en, e kosam. Ngati ko ɗeen ñaamalleeji ngoni ganndaaɗe ga, ko ɗeen ñaamatee ga no feewi. Mi waɗa hen kadi tewu, liɗɗi, kañum e mburuuji.